Mber bi a abɛsen kͻ no, egyinambowa asɛmpɛfo bi hun kͻnmuadze a tum wͻ mu, na ͻyɛe ara dze no kͻn hyɛɛ kͻnmuadze no mu ma ͻdaan nyimpa. Ntsi ͻyɛɛ noho dɛ nyimpa a nna ͻnye amamfo tse. Afei da kor bi, oridzi dwuma ara na kͻnmuadze no yii fii no kͻn mu tͻͻ famu. Hͻnara na ͻdaan egyinambowa. Na nyimpadͻm a wohun no wͻ hͻ no baa hͻn anomu, nna kor dzi mbirika kͻfaa kͻnmuadze no, na afei ͻkͻtoow guu po mu. Na egyinambowa no enntum anndan annyɛ nyimpa bio.